नसुर की दाल ह सबसे। पहिले तो पानी मुञ रोज़्हौनी पोड़नी टेटके बाद आगियक तो चोका लाना टेटके बाद नून मचोयी पेरनी। और टेटके बाद दो पारी मस्रु की दाल और टेटके बाद पेरो पानी और टेटकी बाद दो आनौ दूई सीटी और टेटके बाद खानोक तैयार होन।